Ман дар кӯдакӣ чанд ҳайвони хонагӣ доштам. Аввалин ҳайвонам сагча буд, ки бо он зиёд бозӣ мекардам. Баъд мо гурба ва ду паррандаи канарейка доштем. Ҳамчунин, як маротиба моҳӣ дар аквариум нигоҳ дошта будем. Дар умум, чор намуди ҳайвони хонагӣ дар хона доштем. Ман ҳайвонотро хеле дӯст медорам ва кӯшиш мекунам, ки онҳоро ҳифз кунам.